Nare gana dodor varain amun aza enimal, masing ka gat a dikdixing sina, ma aaenimal gana dodor wana, a enimal di giu a wiu. A wiu ka smat enimal masiang ka gat a xuna, pana kai mo vawaling a mun nana ma mun papa zina, pana mun saan. A raan gu viring nankana langar. A raan gu piat kana wut kana langar. A raan gu piat kana wizik kana langar. A raan gu piat kana karaat aza zaan o aza wiu o kana a- alos anua kana langar. Masiang ga piat, naan a- a- wiu masing ka langaring mam, pana mun se waaling maze maze di dodor wana Ka langaring. Nare ka masing naan ka gaat a naxaming daxa, masing la raan la di milaif labung, naan ka kupkup o ka vorop farain amun saan, amun sak di wut la vaal o di amun lain di wut dinaa du dina vinau o giu amu o saan, masing kavit a ka daxa. Masing a wiu o ka mo daxa pana ka langa ring maam, amun lain lugaut o di gogon, a- a wiu. A wiu ka mo daxa, ana di usim o di vawaal naan pana mun saan. Massing di waan lau an. Kaxoxot amun ban, o ze. ze. ma kat giving sait amun va waalina pana mun bina. Ma naan ka. Mo daxaing pana naan ka lugaut a vaal, a raan di naan, o di waan la bina, o di waan lauran, o di waan la raas o. A wiu ka izi la vaal ka lugaut a- a vaal sindi o simam, pana ze, naan di gogon naan masing a nalik sina vaal. A wiu ka mo daxaaina, pana, kat. lugaut a vaal. la vaal, kat karat amun sak di wut la vaal a raan di kawit di zi la vaal. Ma naan sait ka masianga a atnat sina, a vaal a naandi vakdul, kawit di zi la vaal so a wiu, ka mo daxaing or ka gat a naxaamina daxa pana mun sak enimal, kawit di masing a mun wiu naan ka gat a naxaming ka daxa. Naan. a- a